باش تنظف الثلاجة ،تفرغها بالطبيعة من كل شيء ، تبدى تقص عليها الضو باش تذوبلها الثلج نتاعها ، لازملك تقصه عليها الضوء ، من بعد تجيب المنظف تنحيلها البلاطوات نتاعها الكل تخرجهم ، تجيب المنظف تفشفشها بالقدا هكا من الداخل ، من بعد تمسحها بالسبونتكس بالقدا بالقدا بالقدا الفوق ، اللوطا على الجناب الكل من بعد تخليها تتهوى وتتشيح وبعد تخليها.